Matetika fômba fandrahôako <hesitation> pomme de terra zah zegny direct managno saosy tômaty miaraka dongolo miaraka sakay tagny anaty vilagny, ka fa vita tsara saosy io alatsaka akao pomme de terra efa voatetiky tsara izy avy eo koa tsy ambesagna malemy lôatra na maleda lôatra fô, fa izy ka efa masaka zegny efa alagna ety fô manjary potipotika lôatra izy avy eo tsy dia tsara zahavagna.